P' me 'o tiempo liber è fondamentale. Pecchè attualmente viviamo dint 'a nu periodo arò ci stann nu sacc 'e impegni. Jamm semp 'e corsa. Stamm semp chin 'e scadenze. Chin 'e fatic, chien 'e sturj. Appena tengo nu momento p' me cerco semp 'e stacca 'a capa. 'E fa coccos che m' fa sta buono. E p' me sta cosa è 'o sport. 'O sport, 'o sport m' piace pecchè mi da equilibrio e motivazione ed è un modo p' m' libera. P' mi liberà 'a capa, p' mi piglia cura 'e me stesso. Tengo diversi sport che m' piaceno. Ci sta 'o pallone, che è uno d' 'e sport ca m' piace 'e chiù, fino a quann ero creaturo. M' piace a pazzià. È l'unico che m' da 'a sensazione 'e scenn in campo, pur sul p' 'na partita tra amici. Mi fa semp emozionà pecchè nun è sulo 'na corsa o è sulo tecnica, ma è pure spirito di squadra. Ci sta 'a tattica, ci sta 'a lettura d' 'o juoco e ogni partita è diversa. Cu 'o pallone pò cagnà tutto e m'imparo pure a perde e a lottà. Ma pure a mi rialà. Mi piace pur a d' 'o guardà dint 'a television. Mi piace pure a seguì 'e partite. Analizzà le azioni, a discutere cu l'amici. È nu sport che è comune, è 'na sorta 'e limbo comune. Però ci sta pure il nuoto che è n'altra attività che mi piace assaje. Pecchè appena trasi dint 'a l'acqua tutto il resto scompare. M' pare nu mumento tutto d' 'o mio arò m' sento concentrato ngopp 'o respiro, ngopp 'e movimenti e sul ritmo. M' piace pecchè è completo, mi coinvolge tutto, mi fa male tutto. Mi richiede disciplina, continuità e pure resistenza. Poi sott'acqua ci sta nu silenzio. Sembra quasi di entrare in un altro mondo. Aropp ca esco 'a dint 'a piscina mi sembra che un buon allenamento m' fa sentì rigenerato, sia fisicamente, ma pur mentalment. Ma c' sta pur n'atu sport ca m' piace particolarment che sto facenn a nu poc 'e tiemp a sta parte e che è 'a boxe. 'A boxe negli ultimi anni in cui mi sono avvicinato, mi sono reso conto che è nu sport che m' 'a sorpreso perchè mi da 'a profondità e mi da disciplina. Parecchi pensano che sia nu sport p' da a cazzott. Però è nu mix 'e tecnica, ci sta controllo, c' sta 'na resistenza mentale. Ci sta parecchio rispett 'e l'avversario. Quann t'allien cu 'a boxe, l'allenamento è complicato. C' sta 'a corda, 'o sacco, 'e guant, 'e guantun. T' 'a mett 'a fa quei cu 'e colleghi 'o sparring. Ma ogni sessione è 'na sfida cu te stess, p' t' imparà a mantenè pur 'a calma. A gestì 'a fatica, a crere cu 'e miezz tuoji. E poi è nu sport nobile. Nonostante sia nu sport complicato ci sta nu rispett p' chi 'o pratica. In generale qualsiasi sport è un momento utile, pecchè quann non gioco a calcio, quann non faccio boxe, ma mi piace comunque a sta in moviment. Pur a ji a corre. Pur 'na corsetta, 'na camminata. 'Nu giro cu 'a bicicletta. M'aiuta a scaricà 'o stress e a pensà. Pecchè <hesitation> mi fa sta buono e mi fa respirà pur nu poc 'e aria fresca. Ogni attività pure 'a chiù semplice, alla fine se fatta cu 'na certa costanza ti aiuta p' cagnà l'umore, t' migliora pur 'a jurnat. Lo sport è più di un hobby. È 'na filosofia, ti impara a <hesitation> da pure degli obiettivi, pure a superà dei limiti. T'aiuta pure a rispettà 'e regole e a rispettà 'e persone. Ma è importante soprattutto pecchè t'aiuta pure a- ad accettare. Ci stanno 'e sconfitte. Ma pure a celebrà 'e vittorie. T'aiuta nella quotidianità. Alla fine se si costante nello sport lo sei pure nel lavoro, nello studio e nel rapporto degli altri. È importante sia fisicamente che mentalmente.